مازورتش مدينة الأقصر و أسوان نفسي ازور المدينتين دول لأن أنا بحس فيهم معابد كتير و أماكن اثرية و الجو بتاعهم جميل و فيهم منبع النيل يعني ف نفسي ازور المكان ده اوي و اقعد فيه فترة كده و الف في البلدين دول و اقضي فيهم وقت